Si për mi al e ëmpurtant chë tüte le persun-e a sìën cuinvolte ën la pulitica, a devu andé vuté për serni le persun-e ch'a guvernu e përché <hesitation> al guvern a ie le persun-e ch'a desidu le leggi për nostra vita e për ël travai